איך מיין אז קינדער פלעגן זיין מער פריילעך פופציג יאר צוריק, פארוואס איך טראכט אזוי איז וועגן קינדער האבן היינט אלעס וואס זיי ווילן, און אלעס קענען זיי באקומען אין א רגע, און זיי ווייסן נישט, ס'הייסט, זיי ווייסן נישט פון אזא זאך פון ארבעטן שווער און פון די גוטע געפיל וואס עס געבט. קינדער אמאליגע טעג פלעגן דארפן ארבעטן זייער שווער צו באקומען עפעס, אבער די געפיל נאכדעם איז געווען אסאך בעסער